Ewo ga dni ɓa wo si eh-eh-ɓe gbmada gi he, e ɓena loa, hega yi woe ko wani sasaleyi aɗye a ɓe, hega ɓe dega ɗye go da he ye, he chni ma helo he si, helo hala, gna yna ɗyi hni a e yi nana, a snu snu na na aga ɓwa na asi nu, las-a sin, nɗye aga gna a si hega gna asi hega gna to heɗye ɗye he ye du, ha chni ɓe ha ewo yna gi. Ga yi, heye he ko he chni nyigoza nu, he chni ɓe hega yi ewo yi anyi gaza, ko he chni ɓam baga chni ɓe ɓa zhi he ba, amma hega shi’o he yi won ko shi ɗye kpe zada gazhihe ba en yna ynado, zaza a zhin. Hega dye mi ba chna da ɓe e’ efa hega yi woe hega ku aza dyegoi dyegoi, alo alo bma he’ fanu. Agalo nu’ fa nɗye hega ɗye ɗye hefa mwa pi pamgota soboda na, heyi woe, aga yi woe ko hegna ɗye he ku fa, hega ɓwa efa hna fyo fyo fyo aga ɓwa lo hega ɓwa de tsi ɗye-he woe, he’ fa ɓwayi ɓe gbma gbma, he kpe snu ɗye ma, efa ɗye ɓwa dede ha be cninu ko ko yna ɗye ada lu so, miga gna,-ewo, woyi wo gi za-eh-eh zuciya-wo gi za eh em-tsuu-wogi za-wogiza emi boe hega ko wa sasa e-hega ɗye he yi emi boe. Amma, heyi woe, ko he gna ɗye he eh he emi yi boe he mi ayi boen. Kamata agna he chni ewo, hega ɓwa ewo, eɗye agna ɗye misali he ɗye he zna he da zna fye fyo, ke eza zhi wo ɓa du ta mashi’o ko dna a moto woga ɓwa diya dudu wo keke hedye, loga ɓwa zna ezogo hna he da zna halo ha zhi kuna aga zhi bala eye ɓa e he ɓwari’o ɓwari yi yna ko eza ga zhi a ɓawo wo do ɗnan agna kai, bari yi nyi na ba hna gna wusu wusu haga ɗye wa da pmyiye zada hna zhi â â ko eza chni ɓe wo du ɓa yna ɗya-za ɗye la, hawo ɗye wo wna woɗye ɓwa wogi ynari na, woyi yna yna n, so haga ɗye, kamata, he dna ewo ewo kuna woga gi he ɓe ɗye he ye yna, heyi won heyi zaza dna ẻ nyize ɓem, amna ẻ tswashe ba he yi wo ɗyen, ke heyi muhni ackin eɓe ɗye haga gna, ɗye hega hega yi emi boe, hayi emi bo yi yin a na, yna aza de hi ɗyi yna heɗye ha bwa he ɗyi ni, hega ɗye ha ko cha zna hega chni hedye ye ɗye ɗye ko wani sasal snusnu we snusnu we snusnu we, ɓe mana, heyi ewo ɗye hega jni he ɗye ge hegada chiye kuma ewo ɗye hna hega yi gen he chni ɓe gnuna ɗye kanata agna ɗye ha snayna la sa yna, he ke yi won, hega dye gnu hna ga ɗyi he wo ɗyi he, kanata agna ɗye ha lo asibiti aga la he dna ye. Yna bye snu he na, ɓe dami de he na? Aga he dna he ga gna ɗye aga chniɓe a si chigbe gi he, ko a chi zhi ge a snu he ama he yi wo, hega dna’ yna gnuma ga he wu ɓe na hegi tna nɗye hega jni he ɗye ge tnan he, ko he ga gna ɗye kpe ɗye hega zna lo ɗye ha chni wo dyen, ɗye kpe ko heza dodo yi’ wo, e mi dagi he mi zado he ko nɗye hega gna dye kpe woga bma he snu abe yi yi ɗye woga bma he snu no, a dodo yow a bma he snu yna mwo se-hega he ɗye be yi he chni wo ɗye hna hega ɓwwa hega ɗye he be sni snu yi du kyo de azae-anna ha kpeshi chna ntu-hega ɗye yi gi wo kni he kpmi yna, be za wo be za wo ɗye yi wo kni he kpmi yna ɓe za nɗye wo lo eɓwa nyi wo zhi myi yna woga he ɗye woga chni-ɓedo dada tu he tugo. Hele da ɓe ha daɓeta ɗye ma e knu aza yen achni he ye ɗye ɗye he ɗye gyna ha da ɓe gi za na ha wu za ɓe na heɗye ɗye ba he ɗye ɗye chniɓe la ẻ kpa ɗye ɓe, he gyna, ha za zna dodo ɓye dodo ɓye nɗye hega yi’ woe za-za taɓa wo ku he gbe mno ko hega zhi ɓa yna a he, heɗye behe da sha la ta ɓe, ɓyi hna woga he beta wo ka, ɓe he da shi wo zhiɓa wo, wo chni be wo sna he ɓe woga snu yna shi no hega ɗye ko, ko he gni ban a snu agna ko he gni ban ɗye he mu wna ynan hega gni ban he, he yi wo e he nu ga wna yna enyi za ini be. Aga yna yna gna, aga hayi kni a ta bwa shi’o ko kwa aga la zhi ha ge heɗye aba be kaza nyi sni be, kuma shna nɗye ayi yna hni, he nyi ni lago-hega ɗye ko wam sasal aza ga zhi he ba aga lo he ɓwari, ko he gyno aga ɓe he nukpa sa ama he yi yna ɗye. Ke heyi-heyi won, za zhi he bwari wo ɓa snu yna shi’o, na ga yi shna nɗye wo zhi sha a-a- he zhi ɓa shi’o n yayiwu miwnu ga gnu he ko he zhiɓa laga wa gi he yna na hega ɗye eza go he ka woga ɓwa wodye wna shi ba gbma. Amna hega zo yiyi ewo ɓe ko gyeri ga gbni ɓwa ɓwa ga zhi woga he kpe snun hega shi wo zhniwnmi gyna no, wo zhi ɓa zhi aga bwa gna a lawo lo za ka za nyi ɓwari ge eba yo eɗye woga be re dna yna eba yo eɗye wogate redna yna eba yo eɗye woga le fu nuwna dna yna wo ɗyi yna in yna lo yna. Amma he yi yndon heyi won ke hegna ɗye eza zhi, eɗye heɗye ɓe ɓwa ga ɗyin wo ɗye a ɗye he ɓwa ye ɗye ɗye ada, a ye a da he ban, ko e’ e zhi ɗye ma hega yi won he da beta e knu aza yen, he bea chni nyi kpma kpna ko wani sasale, a taba a ye he kpa he zhi he ba shi he shi ba ai ma he da ɓeta ɗye ma aɗye yi shna ɗye ha gna nakpa kni nyi ko he da ba ɗye goi ɓe ha da ɓe ɗyegoin achnigna he nyi sha hayi yi dodo na ɗye ha fa ɓe hna. Za ɗye wo yi’ w yna ga ɓwa ɓeta da gbmari mba â â ɗye wo ɓeta hna a snu dede e yolo alo, ama he yi wo, kai ehm ɗye a kni he ma yna snu wa wuche, a, a wuche de nunbai za dehindu ɓe ɓya ke ɓjiri a ta ɓwa wa he, â â za da ata’ ɓwa wu he, so mi ɗye e mi e mi ye kpo’o he ga gna e nyize, kamata he la ga gni gni he dini ‘ wo ke yna ɗye aza do yi ge du yna hega dye du. Koe tswashe pa, wada-he chni woga gihe, he de’ ɓwa kuma aga gu he baya amma ha kpe shi, he chni ɗyen he ke de ba ɓwa dyen ke hegna ɗye tswashe ye ha ɓe, tswashe a snu na wo gi he yna na, he shi wna ba gbma, ha kpe shi ke hegna tswashe wo shni zhi e shan zhi’o wo ɓa ke ke la wa gi he wa mashi la wa gi ha ko, wa moto lawna wa gi he, la-ga eɓwa eɗye wa gi he gnutnu yna wo ɓe gihe, he snu yna yna genu mwo, ka kpa wa gi he, he da’ zna ge yna wa gi he, he da zna ge he duya he lo ba do hele snu ɓe ɗye kamato ge he snu gi he bwa ynaɗyi he dyi tugo wa gi he, wa tugo gi he kuma he mu ɓe ge zado gni, wo ye yna da yi ɓe sa heɗye he yi gema, ɓe yes nu yna hega be ɓyi he dya ɓewo snu yna he snu du, be, mi snu yna mi, snu du hew o snun, he ɗye ynagoi ga kpeko he snun, hega ke ɗye ɓe wo snu yna he snu yna iya wo ina kohe nu fa eba do, nu he ba eɗye chi yi yi yna. Ba ɗye eyi ɗyegoi yna he kalo helo ku wori ba he nu, ha snu snu nana he ɓwa yna na, amma zade in ya yiwu makhe gari wo laga wole ku nago myi wola za zhi wo fa wo zna ama he dye he shi’o yna yna he ɗye wo ye he gna wo gna yase sni, he sni yna yaje lo na halo yna ha zhi eyna he dni za he kpe gni ba gbna, to, e gba ba gbne eɗye he kpe shilo he yna woga chni yna ɗyi shi he ge, esa ga gyna no amma he shi wna efye ri ha nuwa fu hela kpe shi ba do he shi’o ɓe dye yi gi a da yna eza wo du ɓa yna nu ba kpmi kni wo, eza wo du ɓa yna nu mnu wnuwn he ɓwa de ɗo re sasale a’nyize yilo min, nyize yi yna loga gni gni he chni hega lo enyi ko tswashe ɗye ynangoo wo kpeko kai ɓyihni wo yi wo ɗye ɓe lo woga yndo wo ga ɓedo snu he gi a da he gbma, hela kpe ɗye da zna yna du ɗye yna doye he zambe hna yi ge yna dye ha yi ge be hegna dye hega la shi yegu’o dye kpe dye-mi ynado dye wo yi gen yna ɗye-mi ynado ɗye wo yi gen yna ɗye kpe wo be ga tu wo yeko he snu ezhni he snu mu ɓo, he mu ɓe kasa sha no, ɓe he mu sha in ya yi wu kpe hegna hega lo beri ba du ewu tugo hega lo ko halo, bwa mari ko helo ɓwa ɓiɓi kuna alugon bwa ko hega ɓwa-hega succeedi ga ɓeda ɗye snu wo ɗye ma niwnu, iya wo yi wu wa-hela ghamala ba dyelo ba do he snubedo he snu ɓedo hega ɗye ɗye, ɓe do a snu wa he, he zhi he chechi dye zna aka ha ɓwaya snu snu ayya eku, ayya eku, he kpe be da zna yna. Dye he shi’o zni fye de he da wo do do hedye za ka za nyi hna ha be snu wo ɓedo ha ɓe haw o ynado wa ɓe ɓwa yna aɓatu he yeko hega to, ɓeɗye hna eh-ẻ chnan putu nɗye he shilo ɓelala nɗye he yi gen eh-e shi he ɓwa to, miga gna ɓbwato ɗye ma inshort ɓwato a la ɓe hna tu he, hega snu ɓe hna hnan he be yi ye nu he gna zadela dye wo ɓe tu he ye kon noga da wo zna hedye ga da heɗye nyi du yi ge so chagmado a fi do jni a fido jin zaɗye ɗye agna heɗye he ji yna dye sni yna he dimiɓe he laga kuwo, hedge a snu snu nana aga ɓwa ynah na, e ba hna lo, wo chnibe wow u he zhawu ga a snu shna hni, ashu shna hni, ke hega kpe shi agna zni za knari gni wu kpe be ye mwo kidi gbmaritu kuti mwo, chnimwa gbmari wo gni wo tu kuti se hega ye pa zadowa zhi ɗye se wo ɓeta wo ɓe ye kpe zhige nyi, wa zhige nyi za de hna zhige enyi ke a ɓa ɓeda hega ɗye ɗye he kpe ɓe da zna yna ɗna ɗye zado zhi la de ya ɗye du dye be ha chni yna ɗye ẻ ɗye za hna wa kwa wa snuu ɓe wa da yna a snu, ada zaza ye du woga le ka de snu du ke wo de zado ye da hari, he kpe be da zna yna ẻ ẻ se pyilo dye hega ɗye zâzâ za znu wa wa ɗye ɓe yiwo snu tnu tnu ke wo ɓwa nyize ynadu wo kpayi du de a-aza shna aza yi yna.